<hesitation> Igny kangoroa igny zany igny tombony igny e tena miasa aminazy satria igny tombony igny, igny zany gn'ahafahany, misotisoty, mambikimbiky de fa mandeha, da igny koa zany ny ahitan- ny gn'andihany mitadia sakafo gn'ahafany manakatry sakafo mita hoaniny, zay zany.